जेसे अगर हम कच्छी मछली को फ्रीग में रखेंगे। तो वो कम से कम सात महीने तक खाने लायक रहेगी और अगर पकी हुई मछली को रखे तो वो भी दो महीने तक रहेगी।